Ye yunung ti luki ti luki mi berebi shi memli, memli voro kanan uri laka taka dina na taka dit ti tikiyo, na taka le na voro ka shena ka teha twa bang ni ɗore, liɓen tin pi kaa yi baa lishe ti pi ka yi baa kwen voro nin takale dini nan fabi taka dina na twale bang de nan mirinaŋ lo bangna nu nu, ka miririn ka lishe ka libe kina tumi nan teha gaale naŋ ga na ɗora tina ɗe mee yina ben nwa shena lo banghi, nung tanghe kina kam voruen ne nan lau yo nob nashin lishe ɗot ti ɗee nung tanghe, na rabrare. Yunung ko kaɓon luna ti nwa burak nan ulin da gong nin shenan tii nin she linna tii linna ka ti nwa burak nan ulin da gong voro ka naa te ka twa bang na ɗore na ɗen dob tinan ɗe dob yini takale nwa voo kan da gonghi, lishee ka lo ten de nan twa bang tumi ki libe dora teya ɗe na me she nungtanghe voroka nan pere na luɓi fishina ɓe kana perere kwen bekana luɓi fi shina nan fabi luɓi fishina nan nangle beka yimanghi fi shini ka bere fi nwa shini kina ka bere tumi ki libe dora ɗe ni nungtanghe nin fa ve ɗeni nungtanghe ni muri nwajwa ni berbi urin nwa jwa kwen voro kaye yunung tin takale dini.